Ita sungu nai ledodaek na sona mai ita rangkul ita doa karna pengaruh stres juga bisa tau ita juga kesulitan.